Apekko carana mannasu manuq. Ero ko melokkiq mannasu manuq, tapitteq joloq maelokkiq manre manuq aga. Melokkiq manuq kampong atau maelokkiq manuq potong. Yakko iyaq biasanna, manuq potongmi biasa lonasu, nasabaq magampang leiruntuk okko pasaq e. Ero manuq e ko purani taelli, tapaccingini sininna iseq lalenna. Nappa ko purani tapaccingi, tabumbuini ero manuq e. Ko purani tabumbui, tapatennanni joloq lettuq seppulo menneq baraq ero bumbu e mattemmeq ri lalenna manuq e. Purana ero, passadiyaniq bokaq nappa tabette ero manuq e. Ko taitani masikolaq-sikolaqni ero manuq e, tanranna manasunitu. Nappa taakkaqni pole ri bokaq e. Ko tirini bokaqna, berarti weddinnitu leianre ero manuq e.